بعد عشر سنين، أتمنى أن أكون حققت شوية أهداف مهمة في حياتي، من الحاجات اللي بتمني أحققها تطوير مهني، أتمنى أكون حققت تقدم كبير في مجالي، أتمني أكون كونت عائله مستقره، اتمني اكون طورت مهاراتي في زراعة الحدائق، اتمني اكون سافرت لبلدان جديده واكتشفت ثقافات مختلفه، اتمني اكون شاركت في اعمال خيريه كتير